A no l'é pròpio unna domanda guæi ciæa. Eh aloa piggio o petene, o l'infio inti cavelli, o l'infio inti cavelli de d'ato a-a testa, dapeu ô strasciño eh ô strasciño sciña in fondo a-i cavelli e repeto l'açion pe tante vòtte.